Ber naꞌ nonga x̱oꞌb më nak guꞌn sdziaꞌl ldoꞌná, c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌb më gey nis xdëꞌ lëd më sob lo gi sob, lox kald nizëd knu dzekna x̱ixkwaꞌ nkob lox lox guxkwaꞌ nkob knu dzekna, lox lëꞌ ldzin tsuw snup medzanj snup tsuw, <noise> midzanj yex <noise> tsuw lo knu, dzekna nonga gunu xiu nkob xiu lo sdzobla lo gi nak x̱oꞌb më, gunu nak guꞌn sdzial ldoꞌná ix̱ixkwaꞌná nap snup kamaron bidz snup stseꞌbná lo knu, nap nixla gunu kaske gunu nak guꞌn c̲h̲owsaná. <noise>